اذا كان فيني اختار بين القدرة على التحكم في عقول الاخرين وعلاج اي مرض كنت بختار علاج اي مرض. بسبب ان الامراض تسبب معاناة كبيرة للناس والعائلات ولو جدرت أعالج اي مرض كنت بساعد الملايين يعيشون حياة صحية وسعيدة تخيل تخيل بيكون كيف الشعور لو تجدر تقضي على امراض السرطان او الزهايمر او حتى الامراض النادرة اللي ما لها علاج.